annin <hesitation> matakan ak fulani tumienno fedaa akunnen ak dansa yaani ishin muonekano dansa kasa an baft sila akas fedaa dub matakan arratan akan fed ligas ana chirtenii, ligas maenan rifes irrana kan lakisi rifes irrana kan lakisi diko irra chongi dub riffes jala kan ak cchole ana chirii ligas kun akii <hesitation> jar bollian kun akan dat kan yaani akan chired ak dungan <hesitation> bolli dat kun akan chired akan ana chirii akan annen akan feda mata jal chirenno kan